Urazuwar, manjakú kajá wul umpunki, ajá unjënţan ulej ñaan. Mëpurësir uweel dëmb këmpunkëna uwul, imbakaţ tú këmpunkëna wël, bënjúwak jáb këmpunkëna wël. Urazuwar pur pëleempëna wël fok kënţú kalaŋëset dí wël, unţíjaţëbá kalaŋëset mëndi pursir pëmpunkëna wël.